Waanene bwaakwa, indaakurire ota aana bangi, naa twachiariri, ntuurene, a taoni, twaachiariri ntuurene, naria kwethagira kwina maantu jaamangi mono. Maantu jaa twaitaa igita riu, muntu aageria aarikia guchiarwa, na agea inya, na kauume kidogo kaniini, naeejagwa ngugi, iinyinge mono cia kurita. Bwa mbere, keethira niwe waari mwana uumukuru, itwaatigairwa aana baangi baniini, iba maami, tukara nabo, na tukara butu tumenyeera aana bau bakara bwega. Twakurakura, twagea kainya itwaatumawa wiita kuriithia, miundene naaria twarithagia ithakene, ukaneenkerewa mburi, ukaneenkerwa ngombe. ugeeta kurithia, na thaa cia muthenya ciakinya thaa mugwanja, ugachokia ngombe irea kenda igakamwa, na ciariikia ukamwa ugachokia kairi uketa kurithia, na ugiikagia kunywa ruuji. Wakurakura o kairi, itwatonyaa muundene, tukethira tukirimaga. Kaingi tweeta cukuru, twaumira thaa kumi, twaunganaa na aana baangi, twatumana ngugi, tukumba kurimira bamaami beetu, miunda yeetu. riria ikurimwa, yaarikia kuaandwa biauma, nootwi twarimagira o ugoro, tuitumanaa ngugi, naarua tugeeta ntuura iiji, ruuju tugeeta ntura irea, iiu iingi tugeeta oou uungi tukathiurunkana o oou, mwanka into bigaakura. Igita ria maketha riakinya, twatumana ngugi kairi, tugaketha kethira i kuthandura gwa mpeempe tugatumana ngugi iga iga iga ikaunwa, igakuundikwa, na igachuurua mutine, mwanka rii ikooma. Kethira i mung'ao jukuaandi, jwoma ijwothuranagua, jwakurwa, jukoothuranua, jukathiithirua itiiri, aana bageetwa ba ntuura na achoore, na antu ba nthiguru, tugeeta kuura mungao, na jwathirua kuurwa, jukeerwa, jugeekerwa makuniene, jwachokua nyoomba kairi. Ikwethagirwa kwina maantu aamaingi mono, ja ntuku cia jumamosi, irio mirano eethithagua, na itweetawa miranune, na aana ibagwiragua mono gwita miranu, nontu ikwethairwa kwina migate, na into biingi biibingii. Kwou, itwathithagia mantu jamaingi, riria tutina ngui e kurita, itwaringaa mibira e maratasi yoogi na maratasi. Kwii ngaa cietawa tuui, kaa mengo, twaatumaga tueeta kuingitaa nacio, ibarine. Igita ria mbura, ikweethairwa kwina matendero jaamaingi. kwou biiji, twetaa kabarine. Twatuura muuguo njireene jwateendera tukaringa nyamu yeetagwa siliba urea ukoomba kubalance akabalance na urea akarea kubalnce akariuga nthi akagwaa baangi bukatheka kwa tutakaraa na na na uthao na ndeene ya ugoro itwethagirwa twina ngugi twaitaga o muuntu agoota kiri ujuwe ujuuwe nee aamugenera ngono ngono irea icheathomithagia mono kwou utii muuntu weenda kwigua ujuwe atio nontu juuju nowe uteganaira ngonno nautwinivu ndwimbo na utwatha kiira ura muturire jwa nthiguru iji uukari kwou na atibwira buruge na uu uu uu bukeera bukeerwa atiri ngwita baangi batinde uu yaani baaragia nteto na njuno bataugaa na nteto urea akwira naanua ita cukuru aumaa aakwiraa ugeete cukuru ngwita riu gakwira urivwa ugeeta kethera niutaa ruuji akareta njaa itwetaa inya mwitune tukauna nkuu. iria muntu akumba. akareta nja kenda chiumba kurua biakuria. kwou, niu rugono rwetu rwethirwa rukari kuuma wana bwetu mwaka aria twakura indi ngugi ii cionthe ichianyianyia kairi na ikongengereka muntu aathiria gutaanwa.